Ny piso da ahità karaza maro. <noise> Misy ny persiana, da misy koa ny siamesy, da ao koa ny maine conne. Ny olo a <hesitation> da afaky mahafantatsy dimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo piso raha mahazatra amin'ny piso i.